चराइया हुनुका यापन क्वाथ कस्का बनोसै त पुरान पुरान झरवा पतवा मर्ली मर्ली झरवा पतवा हसे पतवा यान यानके सब अ एउटे ठौना यानके <hesitation> क्वाथा बनोसै ।